I ny zavatra homanigny zany izy kôfa ande tongotro any Azia de mila miomagna malôha voalohany mande amy dokotera mandiniky hoe mahavita dia ongotro lavitra ma zah tô sa tsy mavita, avakeo koa mila miomagna amin'ny lamba mevamevana fa tsy mavesatra avekeo tsy mila magnano kiraro mafimafy tsy hoe magnagno kiraro mavesatra de miomagna amin'ny a ragno, telefôna, satroko.